الحاجة الي ممكن اكولها في اي وقت ومتختلفش فيها الاوجات، هي الكشري، حاجة مصرية اصيلة اكده من ترابنا ومن ناسنا ومن تاريخنا